Mi yelan mi heba kugal ha babal mi hebata chede dudde mi soda komi yidi. mi naftira chede mai mi sonna saaro am sare boddum maunde, mi sonna be va'etenga manga boddum, minfu mi soda je am, mi banga debbo boddo danejo mi nana beldum am.